E dapeu o figgeu o s'é attrovou poia e o l'é scappou! Eh, no ô sò, no ô sò! <hesitation> Magara se ghe peu figuâ che o figgeu o l'à comensou à parlâ con a demoa, e che son vegnui amixi, che però e demoe no vëgnan vege e che o figgeu intanto o l'é cresciuo, e dapeu no ô sò... A stöia a l'anià avanti!